On tinana kué, on tinana kué, tan tuku xanani zanahoria no xan yiko yuté, kono nrute zanahoria, te guaxa kunon ndani tuku xhini yimi kano yun xakano xhin xanguidi xonguaxaku, inka xanani mango hó zapote kuean danituku nguaxaku xu.